کانچ میں راولپنڈی وچ آسا۔ تو بعد میں فٹا آگے آسا تو اُس وقت ٹیلیفون وغیرہ نہ تھے۔ تو اُن-پھر اَساں کسں تدللکت۔ تُس نے لاگا چاہے تے آنا فانا جِتّا لاگا تو او مارے گیا۔ دلد-اِس نال مارے گیا سن-فٹے نال مارے گیا لاگا۔ تو میں بڑا پریشان ہو گیا ہاں۔ اُس پھر اَسّی سدر تو راولپنڈی سدر تو اَسّی گاڑی پے بیٹھے نال دو چار بندے اور بھی آسے۔ اَسّی چلے مانسے لے آکے صبح سویرے نکلے ہیں۔ راستے میں بھی کافی دشواری ہوئی ہے۔ لیکن اَسّی اللہ کی تو حمدی کی تھی، اَسّی مانسے لے آکے پہنچے ہیں۔ پھر تو اَسّی اپنے علاقے تک اِس ڈیئر روڈ سائڈ اَسّی جگہ، جگہ تے سن-روڈ جِس طرح سے بعد میں فٹا نال مارے گئے تھے جگہ، جگہ تو۔ اور اَسّی جو علاقہ آتا، اَسّی علاقہ کافی کٹ گیا سا۔ اَسّی علاقے اَسّی زمیناں، فصلاں اَسّی مارے گئے۔ اَسّی نے اَسّی علاقے قرآنِ پکڑ گیا تھا اَسّاں-اَسّاں وجی صاحب پکڑے اَسّاں اور بھی ترےچار بنے تھے۔ نہیں تو اَسّی نے پورا گاں جو آسا تھا، تو طوفان جل رہا تھا۔ اللہ کی بڑی کراماتی ہو گئی ہے۔ پھر اُسی دن، تِس دن میں آیا تقریباً شام کو میں جو اپنے گھر پہنچا راستے میں بڑے مشکل دور نال دشواری کے بعد پہنچا۔ تو بس لوگ لکڑی دے نال لگے دتا سی، لکڑ لکڑ شکر چانلیا سی۔ اپنے گھراں تے کھڑے رہے سی تے کوئی کام روزگار کوئی وی نہ سی۔ فیر اس طرح یعنی کہ بانوے فروری ہوئے، فیر اس دے بعد تو مدد بیئی راحت وی ملی ہے لوگاں کو۔ نال سنا سوندا اک علاقہ ہے، او وی تباہ ہو گیا سی۔ اس وقت وی کافی لوکل مکان جلے سی، تباہ ہو گئے سی۔ ختم ہو گئے سی بانوے فروری نال۔ فیر انہاں لوگاں کو وی ہم-ہمارے شہر توں دورہ سی اس وچھ لوگاں کو مدد ملی ہے۔ اس علاقے وی تھوڑی بہت مدد ملی ہے، لیکن انافانا جتنا لاکھ ہے کافی مارے گئے۔ یہ لوگ وڈے پریشان سی۔ فیر اس دے بعد او الگ کر، نال نال کردے کردے لوگ جہدے تو فیر اچھے ہی ہو گئے۔ تو— تو بانوے فروری دی زندگی ایسی گزاری ہے۔ اسنی اکھیاں سامنے گزرے ہے تے یہ علاقے وچ جَرجَر وی ہے۔ ود ہزارپانج بیچے گئے ٹیچر روزگار سہ اج وی انجلی داس دے روزگار شروع ہو جس بار تیسرا دن سال دسہرے صبح ٹائم تے کم مزدوری والے نکل گیا سی۔ کاروبار وچ مزدوری کردا ہے۔ ڈاکٹر لگے آئی شکایت سامنے کام کر دتا کیا جناب؟ آٹھ بجے ساڑھے نو، دس بجے ٹائم تے دردال آئے، دردالو زمین آسن دے پیراں تک نچتی آ سی۔ تو قیامت کھا دے م-منزل جا ب-بن جاتا ہے۔ تو لوگ چیخ اُٹھا کے بکارہ سی۔ کوئی روں دے آہ تھے، روں دے چھوں دے آہ تھے، پاہ تو اس وقت پہاڑ جنی کے— پاہ تو پتھر آنی جیسے لگے تھے۔ شام اچھی ہو— لوگ روں دے آہ تھے، بچے روں دے آہ تھے۔ اک قیامت کھا جا مندر سا۔ اور زمین پیرا تلاسے رُکتی نہ ہاسی۔ اسیں واسطے آج قیامت ہی ہے تے۔ بس مر-سا ہاسی۔ تو پھر اسی گاؤں میں گیا، گاؤں کُ-میں کم ہو تو کم پھر نہ چلدا تھا، کم بن ہو گیا۔ پھر اسی اپنے گھروں گیا۔ ہمارے گھر والے ہماری چاچی رہن جائی سی او زمین او بھی مکان نی تلا آ گئی۔ او ختم ہو گئی۔ کافی بندے اُس میں مارے گئے، م-مر گئے ن۔ دردالے زورا میں کافی بندے مرے نے۔ تو پھر اُس کے بعد امدادی ٹیم آ گئی اسیا۔ امدادی ٹیم اسیں جیݨ جوتیں آگی اسیں لوگوں کو امداشت ہمدا لوگ پریشان ہوئی رہا تھا، لوگ نہ تے ایسے علاقے کو چھوڑ کے۔ آپ بندہ پریشان ہوتا درد کا رُکتی نہ تھا۔ کے نال روزی بھی رمضان شریف بھی آسا لوک ماشاءاللہ لوکاں سُں روزی بھی رہے ہیں۔ اسیں خود روزہ— اسیں بھی روزہ رہے۔ اسیں خدا سو روزہ حالی ہے۔ انشاءاللہ احمد کیتی آتا روزے دی۔ تو اُس سے بعد فوج آگی ایسی فوج سُں بڑا سنال رہے تھے۔ فور جائیے تو اس میں بڑی مدد دی ہے فوجی فوجی نے زیادہ دی تھی اُس کے بعد جوٹا بھی آئی ہیں لیکن فوج کی بڑی کارگردی ہوئی ہے۔ وو اُسی علاقے میں آکے راستے تراسٹے کھولے تو اُس کے بعد جو ہے تو زیادہ کی زیادہ زیادہ مدد دی تھی۔ زیادہ تر فوج کا قابو پایا تھا۔ لیکن اُس وقت بہت سارے لوگ جو ہیں مقررہ لوک سبھا میں زیادہ نہیں تھے۔ وقت تو ابھی لانگ کیا کرو۔ اُس کے بعد جو لوگوں کو مکان کانوں واسطے پیسے دیتے تھے، راشن دے رہے تھے۔ لوگوں کو مکانوں واسطے پیسے ملے۔ پھر لوک سبھا میں اپنے مکان باز۔ لوک سبھا میں کم ہی بازار۔ لوگ اچھے رہنے لگے تھے۔ ایواکو آتی تھی، زندگی بیان کی پہلی تیری بانڈھ رہا ہے۔ سامراج گزر کے ہو رہا ہے۔ اتھوا سامراج گزرے کال میں ایسا-تیسا مندر ہے۔